بیٛارۍ چھِ پنٕنۍ مۄچھہٕ مختلف مقصدن خٲطرٕ استعمال کران، یتھ منٛز شٲمل چھِ: کمپن محسوس کرٕنۍ، ہوہٕک دھارن ہنٛد پتہ لگاوُن، جذبات تہٕ باقی کتھ باتھ کرٕنۍ۔